Raha araky ny hevitro a ny isan'ny fiteny isan-karazany misy eto am'zao tontolo zao a de maro. Raha raisina ohatra zao ny eto Madagasikara, eto Madagasikara zao de misy fiteny eo am'roapolo eo ka raha eran'zao tontolo zao zany de mety misy any amin'ny eninjato any.